Zwakah ke bah na tuntuwahla yasho hamawa a zekee, anaba tuwan tuwala a yashu hamawa zikee de ba tun tuwala a yerah ye a zikee kaji ayurah gah na susumganah, a yurah gah na'a nyuchwanwa gana, yer ye hanah shunah tama na yira yaye, na zwaba baye na shaye chwa ya ye ne weyerah a zikee kaye na. Yerah ye hana shunatamah na showwayaye, ne yerah yaye, zwaya yaye, ne chaye chwaya. Hanahinter thwaya be yerah yamnah be yer ye fula yamboo haye nyinah. Hagah na yura yerye yatade nab fee eing jimnah, na shaye gwakahla, yathade nab fee ne jimnah na cheshwaya yaye yerah ye hana sho yasho hamo a zikeenah haga nab fee shuma ka chinwamnaga. Yerah ye hana sho yasho hamo a ze kee ma fegeh be yathade a gunah a shaye chwaya yaye ga, be dale yerah ya a shaye chwaya yaye gah, aiyo, yerah yamna hanah hinkir be han fulah a yena foo. Ye hana gunah ashaye shwayayaye ana jwakin nah, na nyo na guna, na nyuna ya za wa ye. Zikee ya hanah yurah na hamitha hana zeza halauwe ar a yibbe zikiya ba dunebu be we ye ka tamah yawunande ama yuwah yade, a b.. bazir dimlalamu wa, ba tabeke tam yaki yawa mina, ma nuwa ein yeb ba turah, bu tabu yer zwaya ya jinah be gaye ba tamenigah, beke be bah ya sho wamo a zekee a datirbegah a tamdibgah nyegah. Ayo nane eing na eing ba nagenna'a zeke, a ba zike yire ye aza thah-nyala a shibeh na de, a ma haya de a shibah bah niga dimlah lamo de, a nuwa birkah yerkah hana tubo tabe yerah yajinah beya datirga. Eing yib bah turo be mah datirgah ye a thah-nyalabugi, le bah tuwam nyina le bu yazawa mo a zikee a datirgah twagah. Na tutah yerah ye hana nu fula yambawadunyina ma fa ya zawaye a zike hana nu fula yambahwadunye nyil zahwa waye, hagah na zee hallah, na eing shiba ba zeree na gah. Ye kobe yalakal hanah dunah eebe na naginde atamdah yambowa nye wah? Eingbe ne naginbide a tamdah shiyanyenah nyi wah? Ar a fuh yunane na amna a tamdagah yambowa nyigi a tamdagah shiya yera shiya yina nyegade. Haga na nagengah, yamnah nye yi haganan zee yazo halwagana a zike ganah, yamnah nyena yerah ye ahab shwakulaye a zeke nah, she yah, ye hana zee yazo halwah, ka nere mumderigah, a nagin de ham tamda manye de ham tamdaga nye gadah hagada nan mwamdirigah haga da nan peri kumal ko kamda feleh gah. Yeh, turah na'an kwa'e haza marede. <noise> Yerah ye hana ze yaza halwa wawe nane wamna, a..a halauyawe yisunbah ba zeke ba shur, ba turo bo we kwahnye zwaye ka tamah yawu mina, we kwahnye zwaye amir nagaina na'ah einbe, eing kwalah hana shude ein welah a zeke. Balah na nyina turah kabrithateh ba wunde ba gamnah a dosime nede aba shude nab dunah, bewee zwaye a datir nah. Na bah tuwah bu wee zwaye a datir ha mir naginah na e be nah de, le bah tu nyena lebu we zwaiye hanah zee nyil hamo azeki nah arah muwa dosike, nyel wee ma zee hamo a mo shona, nyel wee ma zein hamo a muwa dosike nah, nyineh kwaweh hanah ze zin zu eing nyim zeka eing zekah, yibah ba zeke ba shude nab toh, be tabe yerah yibeh haga hallahga, be yerah yebah beyana jonah yambowa duninye, be yerah yibe beke tunge yawudah beya mir yuwa sirwa a habahke, be yerah yibe beya mir jalagah, hana do shumake halawawe yebabee ba yu nab zike dwagum'a. Ba zude ar naba tuwa be tabeka zike zwaiye ka tamah yaumunah ko, a za ajim nagina e be nede, a ma nowa yiba ba shude, ar na toh ar be we beka fah katamana? Nabah tuwa be we bebah fah ba tamanede eing batu nyinah ba du zike yerah ye han shiwa nye nah yeraye haga halla, a zike gana. Yirah ye a kim shwakula laye a dosikenah, yinah shumiki yiran kwahye ba zeki nah, yi ba tamede, a zerah titamtama'a, a kutirah titamtamawa a zamo a tuwa nere e a dunah na nere e afunah. Eing kwamnyaka jim be ka ze laulah jim zwah zamanibe nane bebah hagah na ka wunde na ke dunata na'ai ka nagan a zamo bah yurah jim mwamdirtha yataregah be ke amnah hanah dau ana zwab birah bah, ba yal ne nyuwa, nyunina gongomi'a haga nab nyude anab dang na jib shewugah. Yerah nyuna de ein dawa ya ein a darnah. A shumake yenane yamnah nyil zawaye a zeke hagana yo karkarga. Kwallah a dosike haga na jar shumake yerah yamnah milgah. Shumake yerah yamna nyinah ye kwallah hana shude na tu bu betabo zwayayibi bu..bu a yura na'a shibatah, a kwahnba baye, ma yurah na'a shibata kwahnba bamu de ma yurah ma na'a shibata dosikeh kaje, mayurah ma na'a shibatah a zikekaje, ban jarahgah milgah kwahn bamu bam jaragah milgah dama nagin nawa yawa mina de. Abe dunide ar hanadau zede zenab tobu be yi zwayamna be a ye wa, bah zede zee nab wabnah kwaba bamuwa ka kwayamo an zeme shi shiwa dekade. Beke ba na'a mo eing ma nagin zenab wabna nab yuwa. beya habiya yewa ma dunede nab duna ar zede einkwamnyakah mu kuriwa me zege shumaka shewamna ga. A zwayamo ana zama zin zu ban de a a shinwiya wamnah hana zeya. Bike be einbe nabah tutuwala a yashu hamo a zikede a yashu hamo a dosikede. Ba tuntuwala a yerahye akim shokula layina. Haga nan ze ya s..zawa waye hallah a zikerwe a aragah be zikerwa einkubti nyu'aga a araga be gah'a a zikerwara ben kubti nyu'a ga, hanah du shiya yinah na shiyah yinah, shiyah yinah na dwe na shi yahyinah na dwe na yerah. Haga eriwa... zwayan kwaye shumake ye hana ze nyilwa we a datar thwah hanah du yusunye de ein duriya, a shu gubaldah ar yusunya a zo yah de ein wunnah gubalda in lure gabahlah. Na zama dakirah du yisunya nah zah ein gah'a yina shokule de ein nyim gah'a amna ein zere sho. Shumiki zwayamna nyena ye kwallah hana shubidah na tuba kai beta be zwaya yibe nah be yambowa dunye bin dwe sunwalah. A sunwalale kwalah hana dawum lamnana einkwamnyakah hana duwam bekebo kwala hagana tuna kaunga ma nu kwalala a waram shuyubada, shuyubah wamna hana duwam, a tuwum be yambo ein dawum sunlah de, sunwallah kwahleh ein dumo ein dekah. Einbe nyinah ein ana tutah yahzah huweh ka ze ya zeke, hane shinwa wamo we ma zeya mosho, na yerah yamo, na zwayamo, na shamo shwaya, toh sheinwamnah hanah yu na yumilwa a zekiya kaje, zekan zikah. Ba zu de nab toh be tabo ya zawa yake be datir thwa, be yazawa yake a datirgah thawgwh na ba tuwa be kah zike einbe de bike fiyake, bekebu bah? Bah shimam be ma zee nyilwe hagah hallah ganah ar nyinah ba tura bib zee bab fram nah. bah zeba fimda...